Eeee lafa mana fahareta ny olo da anisan'ny olo hotafita amin'ny fiegna zay, satria mahandry i, lafa mana fahareta koa ny olo da tena anisan'ny olo soa zay, satria tsy hana fitebetebea lava i fa maharitsy amin'ny raha atao aby.